Gappuramma nyeza nyimatli chema gab nu mbu dalang pijira tuk, chema ma vivin mbu pijiri nu vat, pijiri nu vat, chinke wa shi zhamdi ya tu zu ya za to ye khar vit har bang mbu dlar ghai zambuk, nga duma yi yema ngur ta nga duma yi yema ngur ta nga kha gha mu yang nga kha gha kaari tang zeenda nga za nu guma paapli ye khar vit har bang mbu dlar ghai zambuk, nga duma yi yema ngur ta nga kha gha mu yang nga kha gha kaari tang zeenda nga za nu guma paapli shya viirin dam sha ka shi gurgur kodom, dyi nu saako tang zu nga za kaa shi gurgur kodoma chinke, chem wa woda chem wa shi dludlarsi, qusong nggwa shi rututu, mbu ta zu no za lenda ndukna mbu tlar ghai ɓaro ɗuna lenda ndukna mbu dlar ghai nguri nu da toka da kus kibi, nu rap toka ngut, lap ma ngut ye chiti ye qusongnggi nu kunung har viiti dama ma gurgur aa dyi zaa, zaa, na yi nyifibaaro kume tuk na mundi larji ba na ma, mbu ta vii dam ma, wa ha ma dyi gurgur ndi ta na mbu nga kaari qusongnggi bang ma ko da da, nguti ye chita ma kaa shi kaari. beena dyi kwa ma ka shi kuzhom naa ke dyi nu saaki tang zunga za nga kem virin da kam bushi kuzhom nga haran kaari dyi nu saa ki tang zu nga za kuzhom nga haran kaara chin ke nu gumo paali, nga har mundi nu nduki mbu dlar ghai zambuk mbu rapti bang ma dong guma paali nga har mundi nu nduri nuge chema har mundi barem chema tuk mundi bu yen chem ka zu samari barem ye yen chem shi musi baren dakhla nje ba. Nduki nu gya muna rapti nu nga nu dakhla ku ba, nga nu man vara ma tuk, ngam za nga za i wonji ba amma dai kaata to chama har mundi baro mune rapa chem har mundi baro mune rapa, chem shi zhaghzagh barem su yen, mbu dya zumndi ma chem zum dye zumndi baren siyen mbu konumma mbu larji na chem kaashi dyi barem suyen. Qusongnggi bang tuk tuha ma var wor zurani haran vanda gha ku kaari a dyi baanda var wor zuran nu yima nguti ye chiti, aa nje ku kaari su yen nu chem ku ba, wa vima ngut ye chiti ku chem wa zun za dai ko a faraku ma ba magham nje su yen nu wora amma fan kaara kam chema tuk munda dyi nu saaki tang zu nga za chema tuk mundana, za nu guna paalo bolar dyin dyin nu ge shina boote ai muna rapti baaro mbu nga mbu ghai nguri, vaara kayi gurgur. Nu da dyim ba mbu qusonggga wadu ma ngut ye chit nga da gwa nii da dyim funa, mbu ghai gwanja ma aa gwanga amma ta na mbu ka nga nje mbu ghai ba nga ngga saa qusongngga tu du bilghazhi tudu zoda tuda da gwa chem shi bote si muna raafa dlumndi guni ma leenda mbu nga da muzhindi bang nere won, ngga du ta nga gwa dlumndi gini tanga masa tenga ba tong khuri mbu nga du mbu dler ghai gwaanjang ngam masa dye gei nere won au dlumndi ginu tu gaama nga ba. Sarchi nu ge chema mban lendang nu ge dye gaara bar kaari, aa woda mbu nga ndola shi nga. Gin alaiho dlumndi gini nu alaiho wadara nje mbu qusongnggi bang wa di kada gwa baarke tlumar gaari na ni. mba baa si chem zumi, tang shi baarke ye wora, chem tang tuk mundi baa nda wor ma fu tuk mundi baa nga to tana, leendanga ma wa saarchi nuge leenda chema mbam nu ge bai na, nduki nu gya mbu ghai gwaanja ma var wor gur gur, kune khiiri nu ge ku khi kuma ku zum ku wa ha ye wor ma tlumar gwanji sai a ba ku sheren kom tu shi khiri amma ta na lenda wa nga da ye likama tang zuntuma, tang sopan gha, tang ndakh meeni wur dai mbu magham wa she ba chem ke gwa khira chem shi to tana nana nga ni vaara zuran qusongnggi bang var wor zuran zhimara vaaran zuran kodayake chi ma danu yima tlumar bu gwamnati mbu maari wadal dumari ka di tuda shi tlumar baran tu da gabi choma ba chem kha varen gha, chem shi har mundi baren chem shi musi baaren, chem shi pujiri baaren, mbu magham wa shi virkir chem ji chem qan gha sannan mbu dlar ghai zambuk nu ge chema si nga dima tang vi tunda dya nga ye ghayang to rapti bu kumandi banga nje, nga duma tangdi tanga dyiwa wora tang na lafiye man vaanda, chema shi pijiri a a ka duma zuranya, mbu har viti larji nang, shi ka tong wot ka a shina kaa ba to shinang. chem shi ɓa khah baren nu yen tanga ba vaara nu kaari Mbu ma kaari baram ba, rapta kwanje nu nyeza ku nuge chem ji yine yen, chema su yen, benan ma wa shi gor ya ku to har raptukur leenda ma aa ndume wa naro mbu ta har mundo nu chem toka yi har raptukir mbarkaandi nu chin. to nga dilang daar pujiri, <noise> chem shi balar nune har viti larji nang nu ge chema mban shem ba kodanyi nu yen, chem shi zhamdi ya vaarem mbu pujir nu ge chem ka shiki kem qaandi vvirkir nu gye nje leenda kima kya nje gumerem nu ge chemka laudaki mbunga shi sonyi dyiri vat dyiri qurmun gana fan da nga yi dyim qurmun nda mu chem shi pujiri nang mbu dyi ku nu gya datli ku zum zum ku nugi <noise> malkendi, chem shi barar chem khut magham ku da dyi ku bambam ndu kuna bar yeren kap, tu magham sa bongndi yerem nu guma, bong nda shi pujiri tanga gab vaara, nu kaari, mudla tuk mbu wa qan rap nu naa nga ba, kada ba tuk chem shi pujiri barem kom tu kus njii chem me tu du varan kaari wona nu wona tuk bachema har baren munkandi mbu ke nga na fuda ngur tuk sar chya nje hara nuge dya nga nu mburi, nga ka da sarchi fuda nguri tang du ta nga gwa dle gume ku baren tang shi gapure, mbu nga shi gapure chem ha gha siyan nu chii, chem shi pujiri, mbu damta ra nje hara, <noise> yema nuge chema ghar ghayo, nga duma zuran yenda, ke zu ya za ee shika tos. Toshi ke. shina kae ba, to shi nang zalale bu magham tu magham ki shatarem, ba chema har mundi baren, chema gwa aa num ba chema har lafiye baren dakhla su ba, pus su ba, zhang ndi yen su ba, aa nu ge chema mbu larji ngur gurgur ndu nuge ye yada cem gwaki yinerem mbu sarchi na nga ni, mbu nyem ching gha shanggudang suyen nu magham ba, chem ka ngudi, yang kap nu veenda magham ke da banu ndonndil aa num yerem mbu har viti baaro, kap chem wo ka yi poona pijiri nang wa nga nuge, nga haran rapti banga bing nu mee vidu kuji ghayi, nga dari tang na nduki a jimguri wa tuna nje muni chem shi qaandi barem nu mbu mundi tu nuzhin du vaaran nga ma tang ɗi vara chem ka shi har viti baren wonang mbu har larji nga tuk mundi nu ge hanga varagha kaari mbu ghai banga, tang shi zhagh zhagh suyen na nduki banga nu qusongnggi bang nuge magham vaarti barke nu nduki daatinu ge. Zhinkir ku sherem ɓe nan ku ma ƙe zhikankir ɓena ku dye gwa ɓa rem, ɓ nan kya nu yinerem, benan ɗya khatarem ku ɓenan ɗya kusoonghi ɓarem, amma mbu ta gap ni yino vughaito ko woi koɗom ma to ka yi pijiiri ni chin, amma ledang mbu dlar ghai nguri ko dlar ghai gwanji mutti ke ma nu ge dla gna kume kyam chema yi sawari ni yen ɓu ɗal ɓa ma yang muzhindan ma wayi varan gungdiin,. Ta lap ti nda ma wa rana ɗang mbu gwa, aa rar gya ma no gwa ɓa, chema ɓu khar viiti gurgur <noise> ndi saki kuzhom nga vara kaari nu sara ba magham vurki ya nang mbu nga ship ni gha tang da kelebe ɓa nga tan gnii tang ɗi ta nga yi zumun te ɓan ni nyeza ta nga gab vara nu kari, Chem kha varem gha muni chem yi khar mun ɗi ɓarem ni nyezerem kap nu mbu dlar ghai nu ge chema si zambuk.